Kua tëtä jaenungavi, aikuaavi kïraïko jaereta arakae yave oikova, aendu kua tëtä jee, ëreï oimeko mbae yemboavairupi oikova aikuaa, ëreï opaeteko tëtä oiko vaera, oasako ikavi mbaeva rupi, jaeramo oïme tëtäreta añave rupi oyeesa